الاحترام أكتر أهمية من الحب، رأيي الشخصي، وأريد أجل أنه أي علاقة حب <hesitation> مهمة ولكن بدون احترام ما راح يكتمل بشكل صحي، الاحترام إهو اللي يحدد استمرارية العلاقات، يحدد مصيرها.